Sa näet nigu väega kurb täämbä vällä, et kas kõik om kõrrah? Et nigu innemb eriti, ma näi, et sa sääl iksõt sääl poodi põrmandu pääl, et <hesitation> ma ei tiiäq. Ma mõtli, et <hesitation> kas ma nüüd tulõ sullõ tuu piimäpakiga päähä lüümä vai et mis toimus?